Na an shuranum ni an tumma balla nima mena mina nisho nindang fundo gappa wu pilli weshere ni kun tomini elengkui warjeno ka kurbe.